ekkert verður af leiðtogafundi Donalds Trump

eftir tæpar þrjár vikur Trump tilkynnti þetta í bréfi til Kims sem var gert opinbert í dag Hæstiréttur telur skipan landsréttardómara lögmæta rétturinn gerir þó athugasemdir við embættisfærslu ráðherra við skipunina með aukinni hreyfingu sjúkraþjálfun og hugrænni atferlismeðferð má

draga úr notkun sterkra og ávanabindandi verkjalyfja að mati starfshóps heilbrigðisráðherra starfshópurinn vill einnig styrkja meðferðarúrræði fyrir fíkla stjórn v r lýsti í dag vantrausti á Gylfa Arnbjörnsson forseta a s í stjórnin telur að Gylfi hafi sniðgengið kröfur um breyttar áherslur og róttækari verkalýðsbaráttu við látum ekki nútímann trufla okkur segir

sem stofnaði kaffihúsið mokka fyrir sextíu árum mokka var á sínum tíma fyrsti staðurinn í Reykjavík til að bjóða upp á gott kvöld Donald Trump Bandaríkjaforseti skrifaði

þar sem hann tilkynnti að ekkert verði af fundi þeirra sem var fyrirhugaður í Singapúr á blaðamannafundi í áréttaði hann að Bandaríkjaher væri tilbúinn ef nauðsyn krefur fundur leiðtoganna átti að fara fram tólfta júní Trump birti bréfið sem hann sendi í heild á Twitter síðu

sinni í dag þar segist hann harma að ofsabræði og afdráttarlaus fjandskapur hafi orðið til þess að hann telji óviðeigandi að fundurinn fari fram að sinni talið er að fjandskapurinn sem Trump vísar til séu ummæli um varaforseta Bandaríkjanna hún kallaði fávísan og heimskan vegna ummæla þar sem hann varaði við því að reyna að leika á Trump hann sagði að ástandið í Norður Kóreu gæti orðið eins og í Líbíu

ekki við Bandaríkin fyrr í dag höfðu yfirvöld í Norður Kóreu lýst því yfir að þau hafi jafnað

í norðausturhluta landsins við jörðu þær aðgerðir eru taldar lýsa vilja Norður í beinum samskiptum við fjölga þarf geðheilsuteymum og efla úrræði fyrir þá sem ánetjast verkja og geðlyfjum þetta er meðal þess sem starfshópur heilbrigðisráðherra leggur til svo draga megi úr misnotkun lyfja sem geta valdið ávana og fíkn heilbrigðisráðherra fékk er fjöldi fólks sem þarf á þessum lyfjum að halda og við viljum ekki skapa neinar hindranir fyrir þá sjúklinga birgir segir að sumar aðgerðirnar séu fljótvirkar eins og að draga úr magni lyfja í umferð en einnig

þurfi að bæta lækna og efla eftirlit með þeim mikið af upplýsingum og og þær upplýsingar sem læknar fá koma hér á landi frá lyfjafyrirtækjunum beint þetta er þróun sem hefur nánast verið lögð af í nágrannalöndunum

eru hlutlausar lyfjanefndir til dæmis fyrir þá sem eru með viðvarandi verki eins og bæði hugræn atferlismeðferð sjúkraþjálfun hreyfing

að fjölgun geðheilsuteyma tefjist ekki einnig að læknar séu vakandi fyrir því að greina fíkn hjá sjúklingum sínum birgir segir að styrkja þurfi meðferðarúrræði fyrir þá þau anna ekki þeirri eftirspurn sem er fyrir hendi fjórir umsækjendur sem dómsmálaráðherra skipaði í embætti landsréttardómara eru hæfir dómarar við réttinn þetta má lesa úr dómi Hæstaréttar í dag þar sem dómur sem einn þeirra dæmdi í var staðfestur Hæstiréttur gerir hins vegar athugasemdir við embættisfærslu ráðherra við skipunina Hæstiréttur hafnaði í dag kröfu Vilhjálms h Vilhjálmssonar lögmanns sem fór fram á ómerkingu dóms Landsréttar á grundvelli þess að ólöglega hefði verið staðið að skipan dómara við dómstólinn tekið er fram í dóminum að að slíkir annmarkar hafi verið á málsmeðferð dómsmálaráðherra í aðdraganda skipunar

að íslenska ríkið hafi verið skaðabótaskylt samkvæmt dómum Hæstaréttar þá áréttar Hæstiréttur sérstaklega að það geti ekki staðist sem byggt var á í minnisblaði

dómsmálaráðherra að með því einu að auka vægi dómarareynslu frá því sem dómnefnd hafði lagt til grundvallar umsögn sinni en byggja að öðru leyti á fullnægjandi rannsókn nefndarinnar

á einstökum þáttum gæti fengist sú niðurstaða að fjórir tilteknir umsækjendur um embætti við Landsrétt féllu brott úr hópi þeirra fimmtán hæfustu og í stað þeirra færðust upp í þann hóp fjórir tilteknir umsækjendur öðrum fremur

að ekki sé næg ástæða til að draga í efa að málsmeðferð í Landsrétti hafi verið réttlát þrátt fyrir annmarka á málsmeðferð dómsmálaráðherra því var kröfu um ómerkingu dómsins eða sýknu hafnað

þín viðbrögð þetta er misskilningur hjá þér Hæstiréttur

hefur verið haldið fram í hefur embættisfærsla þín kostað

engu að síðar hefur embættisfærsla þín

það eru mörg mál að ég hefði þurft að beita stjórnsýslulögum ég er þeirrar skoðunar að eins og lögin voru hafi ég

hefur verið haldið fram í umræðu nei

hefðirðu farið eins að já ég

forseti a s í nýtur ekki trausts stjórnar v r til að leiða kjaraviðræður við ríkið forsætisráðherra boðaði fulltrúa launafólks og atvinnulífsins og fleiri til fundar í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu í tengslum við endurskoðun kjarasamninga v r sendi frá sér yfirlýsingu í hádeginu um að forseti a s í nyti ekki trausts stjórnar v r til að leiða kjaraviðræður og tali ekki í

Gylfi sagði í hádegisfréttum að hann væri hissa á yfirlýsingunni greinilegt væri að stjórninni sé í nöp við hann Gylfi vildi ekki veita fréttastofu viðtal og svara því hvort hann hefði umboð til að sitja slíka fundi andstaða við kísilverksmiðju í Helguvík og áhersla á uppbyggingu

í mennta og heilbrigðismálum brennur helst á oddvitum þeirra átta lista sem bjóða fram í Reykjanesbæ íbúafjölgun á landinu hefur verið einna mest í Reykjanesbæ fjárhagur Reykjanesbæjar hefur verið í brennidepli á þessu kjörtímabili eins og reyndar kjörtímabilinu á undan þá hefur kísilverksmiðja United Silicon og lyktarmengun frá henni sett mark sitt á samfélagsumræðuna ellefu sitja í bæjarstjórn og bæjarstjórinn er

ópólitískt átta flokkar bjóða fram nú og þetta eru þeirra helstu áherslur í fyrsta lagi öflug

þar er ég á heimavelli í öðru lagi líðan barna og unglinga annars vegar forvarnarstarf í gegnum skóla tómstundir og íþróttastarf og síðan stuðningur við foreldra og í þriðja lagi heilsugæslan öflug heilsugæsla standa með henni þvert á flokka

okkar helstu stefnumál eru að tryggja að ekki verði mengandi stóriðja nálægt íbúabyggð að reka

í burtu úr Helguvík að tryggja að heilbrigðisþjónustan í Reykjanesbæ verði með þeim hætti að íbúar þurfa ekki að sækja sér þjónustu í Reykjavík og síðan en ekki síst

að tryggja það að fólk geti búið í mannsæmandi íbúðarhúsnæði án þess að eiga hótanir leigufélaga og sívaxandi hækkanir yfir höfði sér við megum heldur ekki eins mikið og við erum búin að tala um United Silicon þá megum við ekki gleyma Thorsil en þar stefnir allt í risavaxna kísiliðju þetta verður bara að fara

íbúar eiga síðan að fá að kjósa um þessar breytingar í bindandi kosningu eitt af okkar helstu stefnumálum er við viljum að bæjarbúar geti kosið um stór og mikilvæg málefni með einföldum hætti það hafa verið teknar rangar ákvarðanir af bæjarstjórn Reykjanesbæjar á undanförnum árum og þar vil ég kannski einna helst nefna söluna á Hitaveitu Suðurnesja og kísilverið í Helguvík við erum að koma úr miklum erfiðleikum en núna er framtíðin bjartari kominn tími til að samfélagið fái að njóta þess og það er það sem við munum gera á næstu fjórum árum að lækka skatta og

móts við barnafólk okkar helstu stefnumál eru heilbrigðismálin og menntamálin við viljum forgangsraða í átt að menntamálum og standa með okkar kennurum sem eru undir miklu álagi sökum fólksfjölgunar og heilbrigðismálin ekki síður við þurfum að gera betur þar og þar getur bærinn mögulega komið

hér heilbrigðisþjónustu eins og hún gerist best reksturinn hefur lagast mikið frá því við tókum við fyrir fjórum árum það gerir okkur kleift að fara í byggingu skóla laga gatnakerfið bæta hag barnafjölskyldna með hvatagreiðslum og fleiru setja dagmæður í forsæti fyrir fólk sem er nýkomið úr fæðingarorlofi síðan munum við styðja við bakið á eldri

borgurum með lækkun fasteignaskatta við ætlum að uppfylla lögbundið skuldaviðmið fyrir árið tvö þúsund tuttugu og tvö við ætlum að vinna gegn mengandi stóriðju við ætlum að lækka fasteignaskatta og ráða til okkar forvarnarfulltrúa ætlum að byggja upp grunnskóla og leikskóla við ætlum að hefja uppbyggingu nýrrar menningarmiðstöðvar en viljum umfram allt skemmtilegri bæ þar sem hver og einn getur notið sín á sínum eigin forsendum og ég vona að þú takir því ekki illa þó ég frá þér prófessor Ólafi þ Harðarsyni í smástund en hann og Eva Heiða

dósent í stjórnmálafræði verða gestir okkar og spá aðeins í spilin kosningabaráttuna og dvínandi í menningunni verður rætt við Pál Ragnar Pálsson tónskáld sem hreppti aðalverðlaun á alþjóðlega atkvæði óákveðinna gætu ráðið úrslitum í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Írlandi á morgun þar sem lagt er til að réttindi kvenna til þungunarrofs verði aukin Írar greiða atkvæði á morgun í umdeildustu þjóðaratkvæðagreiðslu síðari ára og áratuga um hvort afnema eigi þá grein stjórnarskrár landins sem kveður á um jafnan rétt fósturs í móðurkviði og móðurinnar sjálfrar fóstureyðingar eru ólöglegar refsingin er fjórtán ára fangelsi og á hverju ári fara þúsundir kvenna til Bretlands til að binda enda á þungun kosningabaráttan hefur verið hörð það er djúp gjá milli andstæðra fylkinga og það er mikið gert til að vekja athygli á málstaðnum ekkert endilega

skoðanakannanir sýna um fjörutíu og fjögur prósent stuðning við tillöguna um breytingar þrjátíu og tvö prósent eru á móti en um fjórðungur er óákveðinn og það er baráttan um þessi atkvæði sem hefur staðið síðustu daga og vikur

fellur um fjögur sæti milli ára í úttekt viðskiptaháskólans í Sviss á samkeppnishæfni ríkja

kynnti niðurstöðuna í dag og segir hagfræðingur ráðsins að það sé langhlaup en ekki spretthlaup að ná ofar á listann á ný IMD háskólinn hefur árlega í þrjátíu ár gert

úttekt á samkeppnishæfni ríkja þar eru yfir þrjú hundruð skoðaðir sem byggja á hagtölum og alþjóðlegri

hefur verið að fikra sig upp þennan lista undanfarin ár en nú niður í tuttugasta og fjórða sæti og við höfum ekki fallið svona mikið síðustu sjö ár þar vegur þyngst efnahagsleg frammistaða þar lækkar Ísland um átján sæti milli ára úr þrítugasta og níunda sæti í það fimmtíu og sjö þetta er mesta lækkun á efnahagslegri frammistöðu í löndum Vestur Evrópu það sem helst skýrir

efnahagslegri frammistöðu er minni hagvöxtur í fyrra en árið áður og sterkt langhlaup ekki spretthlaup þannig að við þurfum bara fyrst og fremst að horfa til þess að við séum komin ofar á listanum eftir einhver mörg ár en kannski ekkert endilega á næsta ári þegar litið er á niðurstöðurnar í heild

eru Bandaríkin í efsta sæti og slógu þar Hong Kong af toppnum þá eru frændur okkar Danir Norðmenn og Svíar í tíu efstu sætunum og Finnar í sextánda sæti við Íslendingar stöndum þeim því nokkuð að baki sextíu ár eru í dag liðin frá því að kaffihúsið mokka var opnað í miðborg Reykjavíkur þar hafa margir af helstu listamönnum landsins í gegnum tíðina mokka er ekki bara kaffihús heldur menningarmiðstöð hérna í miðborg

skulum kíkja hérna inn og hitta konuna sem stofnaði þetta kaffihús á þessum degi árið nítján hundruð fimmtíu og átta það náttúrulega kunni enginn að gera skil

þetta var eitthvað sem fólk þekkti ekki neitt að maður tali nú ekki um þetta kaffi latte mokka hefur lítið breyst síðan Guðný stofnaði

ásamt eiginmanni sínum Guðmundi Baldvinssyni sem flutti kaffimenninguna heim úr söngnámi á Ítalíu þarna hefur listafólk haldið til í áratugi mokka er ekki aðeins kaffihús heldur eitt af elstu galleríum í Reykjavík þetta kom bara einhvern veginn af sjálfu sér Guðmundur kynntist náttúrulega listamönnum

var þarna á sama tíma og Erró og fleiri náttúrulega og hérna hafa hangið myndir óslitið alltaf það hafa alltaf verið myndir á veggjum og börnin eru tekin við börnin eru tekin við já mokka er ákveðin menningarstofnun í Reykjavík er ekki ákveðin pressa að taka við þessum rekstri sem hefur verið svona farsæll í sex áratugi jú en við höfum góða formúlu pabbi og mamma lögðu vel í og hlúðu vel að þannig að við tökum við góðu búi og það er okkar hugsun að halda þessu óbreyttu áfram við viljum viljum halda þessu

við séum ekki bara gamaldags í hugsun við látum nútímann trufla okkur

við höldum okkar striki bara suðvestan kaldi eða strekkingur og skúrir sunnan og

en yfirleitt þurrt og bjart norðaustan til vaxandi suðaustanátt með rigningu sunnan og

hiti fimm til þrettán stig Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum það er

ekkert verður af leiðtogafundi Donalds Trump sem átti að fara fram eftir tæpar þrjár vikur Trump tilkynnti þetta í bréfi til Kims sem var gert opinbert í dag Hæstiréttur telur skipan landsréttardómara lögmæta rétturinn gerir þó

athugasemdir við embættisfærslu ráðherra við skipunina með aukinni hreyfingu sjúkraþjálfun og hugrænni atferlismeðferð má draga úr notkun sterkra og ávanabindandi verkjalyfja að mati starfshóps heilbrigðisráðherra starfshópurinn vill einnig styrkja meðferðarúrræði fyrir fíkla stjórn v r lýsti í dag vantrausti á Gylfa Arnbjörnsson forseta a s í stjórnin telur að Gylfi hafi sniðgengið kröfur um breyttar áherslur og róttækari